<noise> Ny an'Espagne agny zany laha am lotao i da tena mafana, tena miakatsy be ny mari-pana. La tonga amzao koa gny ririnina da <hesitation> da tena manitsy be koa da tena manitsy. Lafa tonga amzay gny fahavaratsy da misy lanezy amindreo agny ka.